د غوښې پر ځای سبزيجاتو ډېر ښه بديلونه شته. لکه لوبیا، چنے، مسور، او مونګ چې پروټين لري. همدارنګه، توفو او تیمپې هم ښه سرچينې دي چې د غوښې ځای نيولی شي. شونې ده چې ځینې سبزيجات لکه کدو، ګاځره، او بادرنګ هم په خوراکونو کې د غوښې ځای ونیسي. دا بديلونه بدن ته ضروري مواد ورکوي او روغتيا ته ګټور دي.